عادة أصل مبكرعن مواعيدي، أحب أكون جاهز قبل الوقت، هذا يعطيني فرصة أرتب أفكاري، وأكون مرتاح وأرتب معلوماتي، ليعطيني فرصة للإرتياح أكثر، أما التأخر بالمواعيد ما بحبة ما بحب عادة التأخر دي مرة مرة مش.